पहली आलू ते उबान अर वेगा बाद वेते छिलीते अर वेते तेले कड़ाई मा डालीते अर वेमा जीरा का छोंक डालिते फिर आलू ते छील के काटिते अर फिर वेते फ्राई कर दयोंड।